Neka antes amo o amo omokuparowaya pero axan neka ya, iwa ne kachi nikokuparowa ke para neka iwa kanipotlapowis, o para nimawiltis o nikitas se video. Neka pues ne nipensarowa amo kachi moniki, pero pus aveces neka sí como ke pues aka yas neka tlanemakati iwa tlen kipia kwikas celular, para neka walmandaroske se ke itla yomochihken, entonces ne nihpensarowa xamo sí necesario tikpiaskeh celulares.